Tovit ai, eva nanao erenam naa wan paka mangi tan miku naa wan manit parait era. Danda averepan apaun apan, eva evan dan era'in dop business puran apan, diki diki eva nanda'i noua. Usugurasei tan nien nogo naban dan. Avere pan apaun apan main dait ne, mau'an ne parait e nanga oinam patera manikum tan ia isau voto uam. Avere pan a nimpo ruam, avere pai apoa nai oin oro manip puagera apan tau aup pipan nimuroit na niguna na napuroin avere pan tupo uan. Omain nangako mikuna poro uan ne, avere pan tutou uan o. Manan averepaan apaun apan ni omain mikuna omain parait oiran, erapan nien omain daingin deresi nimpaiet e nai apuan avere pan a manap. Era ni mikuna wan manip parait mara'an oin terogo piparam parain eran ninda ro poimit na vait e, mokem osau namo avae mugemu osa. Enan mangin nin avere pan manin apaun, agadin apan da gina tuto magedipa nimpait en, eram tenoa ne aunapan ne raun. Eram tenoa pan eram a pan ni raun agoi, adi mani apaun o dain mikuna nan moino matepo terain ne na re ma nain, mani nangake na taven a tutou bou tanit taupe ediet ni moro oro uan ne. Avere pan a nangakena poro moit tuotu ke omait, keke oit oit ni moro oro uan ne mo akena apaun oit oit tutou amait. Eran oin nam osa nimparait, okay. <noise> Eram kuroro to main mikuna ra manip parait era manaen, oirat naisi puaka buangait tan. Nin ninou napa maningka pobait tan, mai era era tan era mane nou manin os abat diki diki berna noi e. Osai nimpai en oin nan mikuna wan manit parait, uan na oin ada poit era nou mate manit tsugu mikuna muro oro tania oiran era uan na, punairoit tan ne na poiro kunot era uan, era oira tsugu pun tan, oit a pat tan nien nou pam, nompa tei emparem oit oroa misin mikuna wan po rapop, po rapaun mera wan oinam e, oira pan ne nien nova enen dove oin apan toi roroi nien ova orain ne dopan dam. Oirat maira nimpu noven eran nemat tanin tutui tsugu a ne mara ne, ni rogon apan tutui ra nimouen. Apan dan mat ne roun abat anui sigunuin marat isop wan i mara wan danai, oin danai raun bek tanai iro bo porobo po ne, anai maton noua sitam ma rinon mo makau nasina kau wau ain. Oin nan tan niako tan makau nasinoa tam tomoa tomoa apan tan unaira mananet en tan enau karait tan ane papato paniuro. Era pan diki sem begero, mapan dam oirat, oinan mikuna wan dain nien ouna ouna ouna oun osai daran. Era manien ounaban oin nan mikuna parait anei oin ama ne omain a parait ena goro goim i tsuguna wan danda, mani avere pait ena ko ais isop aisu omain neo ondan. Manan oin da tutu manapoit era noit e, nongoina diomat non nouan ne, avere pai omait na avere apaup era, avere pait era skul korogogove naban tamogo nomain am puru aven manan utuai deo oma derana oinam tagoro dubainen danan nien noun perogo goropo poimit manan. Matan koiropo sinouat en komatong ovam tan oinu maneba kabaibara eram tan baby <hesitation> siso siso wara wan tan nimpa tuinasina. Oi eram nanga tan oviat era nan mikuna manip parait era. Isi o-omaini panai ena kopokop pura nevait eran mine ko eran. <noise> Evan omain toutun pura nevait eran mine ko enan nimpu pe era, ovan ne dop a rikaka unan tona babit era wan. Era tan oiran noit tam pura pura ni oit, omain tan ausop aus op omain tutou kop era naisit nou kakan omait takasin kopokop enan ait. Inda dane mani mikuna a mangi nip pairait oiran nam, eva top oiran mikuna wan pum tanai avere pan totou owa noit e, oit poit u pura poit e pura pura noit nim moit, uka omain tutou nokoit et, okoi a deu omain tan mikuna wan e ausi pan deu man ne eran nimpu era ne oi noit masibanit neben asio wan dun naboro kain naboro. Manan i manip pa pura oinan mikuna nan tanda tuturan miku bio u poimit manan unot mani pian sata nimparaiet inda manin apaup oiran matet, masike oiran tan mokoro omain pura pum bep inda deumat a nimpu apan orom pai eko raven, manan e oinit osau ai nimparaiet e ais osa wan, nie nia tan nem mone param papandop ai omain o ropokop manip parait e, era, eram ne aikam mani ne, oiran. Nimparait oinom miku nawan mangi nip parait en. A danga sisibena era oinon tan omain sibena oun mikuna mangi nip pait i manan oin nam ukun mikuna parait en dan na omait isop wan dai'e avere pan atoro rou wan, avere pan teio noa tan masike apan ta moko wan apan avere apaun dave, omain isop mikuna wan nam nip tanai owa nim natak ngien tios tio munim oira mana avere pa tio muatan biro oura. Avere tan etan a poimo wan ne, na nanga ne, isi panda mikuna tutui apaun kau amit ne era nan mikuna wan pan nimparait mm.